أتمنى بعد عشر سنوات إني أكون كونت أسرة سعيدة أبنائها سعداء ومترابطين، يسألون على بعظ ويودون بعظ، أعتقد إنه أكبر انجاز في العصر الحديث هو إنشاء أسرة مستقرة نفسياً أفرادها مترابطين ومتعاونين، لا يهجرون بعظ ولا ينعزلون عن بعظ، وصراحة هذا الشي فعلاً فعلاً من أهم الأشِياء اللي لازم نركز عليها خصوصاً مع موجة التكنولوجيا اللي فرقتنا.